ब्रेड ते टोस्ट कन्ना का वास्ता एक सौ बीस वोल्ट का करंट ते सीधा निकरोम तारो से दौड़ाये जांदु ट्रांरजिस्टर केपेसीटर से बंन्यु एक सर्किट एक निश्चित समय पर टोस्ट मा रखी ब्रेड़ो ते गर्म करकी उन्ते भूनु करदु.